اول شي بسألهم سؤال مثير عشان ارجعهم للدروس بعدين ممكن استخدم فيديو او عرظ لجذب انتباههم ايضا تدريج نشاط بسيط مثل مناقشة او لعبة عشان يشاركون ويشاركهم قصة او مثال قريب من حياتهم عشان تكون الامور اكثر حماس.